Ny mailaka voaraiko agnatin'ny herinandro ndraika zany a dia eo amin'ny fito eo ho eo. Dia ny sasany a, <hesitation> avy amin'ny namagna, dia ny sasany a, mailaka avy amin'ny asa.